so geɗe woɗɗi gite yi'iata, sai to nde kuutorto-ɗaa teleskop, a mbawaai ngiia ɓadaaki e takki ta daroggal teleskop.